المكونات الرئيسية للكرهبة هي الطولة البرانية للجسم بتاع الكرهبة معناتها البراني العجل الموتور متاحها الفولان الكراسي من بعد هالحاجات اللي تبعين الموتور معناتها هذا كم كل شنسمها هي الوحدين اللي ڤيران البامب متاحة اللي نصب فيها زيت.